دراسة التاريخ مهمة في جوانب كثيرة جداً جداً صراحة، اللي ما يدرس التاريخ ما راح يعرف أصله ما راح يعرف أفكار مجتمعه ودينه وما راح يعرف أصوله، ما راح يعرف معتقداته، اللي ما يدرس التاريخ ما يعرف نفسه، دايماً أقول اللي يدرس التاريخ يعرف نفسه واللي ما يدرس التاريخ ما يعرف نفسه ما يعرف يحدد مين هو، وما راح يفتخر فيه أحد أما إذا عرف تاريخه وافتخر فيه الناس تفتخر فيه.